Budato sanga sanga garang to jung kampung pake bahasa tae <noise> garonto pao, garonto durian, garonto sau, garunto nangka, garonto jambu, garonto kaluku, garonto rambutan, garonto taliki, garunto sala, garonto lemo, garonto jati. garonto maranti, garonto bitti, garonto loka, garonto belimbing, garonto serikaja, garonto pala, garonto cengke, garonto akasia, garonto pattung. garonto anu kedelai, garonto <hesitation> kandora, garonto maanggis, garonto markisa garonto dalle, garonto sarre, garonto <hesitation> cendana, garonto manyang.